Sainky miniota fotoan̈a an̈anako isakafoan̈ana, zen̈y dônko tsy raha vita ankôtran̈y lasopy feky e fôtiny mampandevy ran̈o amy boloara fo an̈ao malaky, an̈ao amin̈any io paty betibetiby in̈y efa masaka tsy mila fotoan̈a ela mihôtra sainky miniota izy efa paré edy.